Kia gena ena jang gena ngone maku waje se keluarga rasi, ngone lahi barakat te ngone na yaya se papa, coma ngone na mansia toma fola ma doya rasi, kalau ngone na yaya se papa coma mansia toma fola ma doya tora toa barakat rai ge ngone kia me maya ma gai ia laha.